Ámi ñdé éká ájén, mméyié ñtokájén ítá, ñsé ñdémé ídáb ubákásén ñkáníká ítíon mmédém'ídáb ubákásén. mmádém'ídáb ubákusén ádé, nnáduk ufók ubòm ñkénám ñdídiá, átímiá ñkáníká ítiòkéd ámí mméké tuí ájén ámí, mmbéné nníjéd ídém, nnsín áfóñ, nnó ndídíá, mmbén ñkésuuk k'ufókñgwéd, ntímé ñyóñ nní, nntík'ísuk k'ufókñgwéd ñyóñ nní ákémí ímíá ñkáníkâ ítiáítá, ñyóñ nnígwó ufók. Mmáyóñ nnígwó ufók nníkònò áfóñ mmómó nnóñ ké mmóñ ñjéd, ñtí jéd áfóñ, sád'ídégé ájén kéd, ñtí jéd áfóñ ágw'ítá ádé mmá, ákím'ímíá ñkáníká duob, duolòkéd ámí ñnám ñdídíá ugwémé sé ájén ámí áwí yóñ ufókñgwéd írírí díá. Ñkáníká íbá nné éfud k'éjén ámí ásé áyoñ ufókñgwéd. Nnárítímé ñká ufókngwed ñká ñkébén ñyóñ nní, mmáyóñ nnígwó nnínó áyé ndídía ugwémé mmá, ñjéd áy'ídém, áyésuuk ánáá ádáyá ídáb ugwémé, ádémé, átídémé ídáb úguémé ádé ál'ámíá ñkáníká ínáñ.ámí nám áyé utòm éké nóhó áyé k'ufókñgwéd éwò l'álílí nám, mbéné ñgwéd ámó nním, nnó áyé mkpó sékámá ágwéd, ányé gwéd, ámágwéd ímááá áñkèkéééd ámí nníóñó ké mmémá ándé mbó áyé ñgwéd ádé nsín k'ékpád ñgwéd mfud ním, ñdáká ñjén ñkétém ñjen ndídíá nnuwí. Ébémi ásébá ké shop, ámádé ídáhá nsuñó nnuwí kòòò, ámi nnálíkéné áyé ké shop, ámádé ñkáníká ítiaítá ájid í'close shop íyóñ ílí, ntílí máñá mkpó, íjéd ntòkájén ídém má mbéñé ídém má né mbén ñkésín k'ufók n'ádáyá ámiá ñkániká usukéd usuk duob. Nékéké nyié átáá sáñá sáñá íni ñkáníká sé nsé dáyá, mékémi ídáyá mfin ké ñkáníká usukéd, mkpóñ ami ndáyá ké duob sádé uwá ékájén ínékéké íyié átá sáñásáñá íní. Íní ámmómó énukó dáyá íní ádé k'ámi nuñ ndáyá